هلا بالحبيب تتبي يكون عندك عضلات وكذا وجسم قوي ابدأ تمارين القوة مثل الضغط او <hesitation> تمارين <hesitation> الصدر وهذي التمارين سهلة وتقدر تسويها في البيت جرب رفع الاثقال اذا كنت مرتاح وركز على التمارين اللي تستهدف مجموع العضلات الكبيرة.